والله بتكون الوالدة، الوالدة هاي احلى واكثر واجمل شخص مؤثر في حياتي وتعلمت منها وايد كل شي، ما شاء الله كنه موسوعة موسوعة تمشي على الأرض الله يحفظها و تنصحني تنصحني في حياتي العملية الشغل الشخصية اي اكيد يعني